<hesitation> معتقدش ابدا ان يكون الالات ممكن تملك مشاعر زي الانسان في يوم من الأيام <hesitation> مستحيل المشاعر دي شيء غير محسوس وغير ملموس. بمكن الالات دي يمكن تملك حاجات كاتيرة الانسان مالكهي الا المشاعر. المشاعر دي ليها علاقة بالروح وحاجة مخفية وغير مرئية، ممكن الاات اتعبر عن المشاعر لكن مش هتملك المشاعر هتملك الوسيلة اللي بتعبر عن المشاعر زي الايموجيز وزي التعبيرات وزي <hesitation> الرسومات وزي الموسيقى وزي كل شيء، انما مستحيل تملك المشاعر اللي بيملكها الانسان. الانسان انفرد بالمشاعر.